Maq arva, et õigus ummi mõttit kõnõldaq ja vabakõnõq omgi üts kõgõ olulidsimbit asjo ütiskunnah. Et lihtsält ei toheq <hesitation> naadaq õigustama määndsitki vihakõnnit vai midägi säänest.